Ah iya yimu ko yimiya komamah ni amu ni oya shomtu, ikweyi koni owoza kigiga lalo ni ase agyolo mo, yoyuku, ishi ni oyipu kanaho awemo she owu sho, oyye enecho kpadaho biyo, ogye, ishi noga gbere woyekni, oya dose kukpiye ya kyegba oto eno, ene yanyiso kweyi ya mo oji ya yoyi mani, oya biyo ebemani ya biyo ebemani, ya biya ehamani shona gyu be ni ya dose ni, owoni owagye kweyi gbishini owa wadole kiyo, oya shoshini, oyeno shotunehe kwo oyimiya keno komoma namani kweyi koni oya kadoselse mo ishi na moni voyike, ghiyi kishi, no wawanya kwaseni, oya mwanyi kpishi nidlo, oya mwanyi kpeno nilo, oya mwanyi kpoyanilo, oya mwanyi kpo ishayi onilo, ni olemani, oya yo ishinye oya ra mo ishi ni amu niyoma, ya yimiya mani, nya gimu ko yimiyu mani oya shomotu, owoni nya ya ni owonbi igyo gbogye yo yo yo yo olashikohi, iya shotunehe, iya kpasuse yatukpa, ya roza rore ya dawa, ya rinyi ya dawa ma na gwa ma na shotunehe kpami. Koni owusu yu gishaa eho, kwi hiri, kwa hapa, kwahapa, kwahata oh ese na ba ni wese leke ke lalo, owoni use nu banu ke ke kye ni mani, oya gyishi awahapa kwahata oshse ko shotunehe dowuso kishayi mani nofon, oya shoshi owoni ogboza, oshu ko shotunehe kwe oyimiya ko moma na moni kweyi ko ni awo yiyo lalo, imiya no ya shotunehe, shotunehe, ashotunehe dowuso la, ashotunehe ya kadese ni bagye kpawo ni ma na wu mi za ni owuso yadawoni, oshu ko shotunehe ikweyi koza mani ishi kpiri, owoni oya yamani ishayi ho ya gye go hobo, awo tatatiri oheno yasha, ikpiyeho yaloshan, awase ni bagye bagye bagye kwen awo monyekwotu kwe awoyu ko bagyeho bama anomani owuso yo wishai mani okpase hekpa, oshotunehe kpawa ore da orekpawa, odaworere, ishi oni ogyo ya yimiya mani awase ni gboza ko rorelo, obiya dawa bare dede, owani odawa bare oki shawo owusoso kwo heye ha go hobo, awama bamo, ishi oni ya fuwa, agye meno mani oya ipu kisha yi mani, ishayi yabiya, aki ba kpiyi shagye awagye mo aseni gbo ko rore lo, ameno ni anoma niya dami moza ko kire, igle kenu mani kwe anomani gyo ya yishayi kawahapa kwawahata, nukomo oya yaza ki ya tiyoza wore, oshotu nele oya shakusa kpawo.